kalliita kojeita nuo
kyllähän ne on yli tuhannen markan tiemmä
jo
Tuomas Partanen pitää - kirjoittaa tuohonkin vielä se nimi
saa se olla

tästä ei ole sitten tuonnepäin eikä tuonnepäin autotietä
aha onkos siellä taloja kumminkin
tuollako olisi tuolla mutta siitä on kahdeksansataa metriä mutta se on semmoista kosteikkoa sieltä tuolta lienethän nuo keksinyt kääntyi tie - vasemmalle maantie siellä on sitä Halolanmäkeä ja Lietesuon perukkaa siellä on se Lietesuo niin se on sitä - uudisasutusta
joo joo niin onkin
niin
siellä on niitä tiloja semmoisia
niin on
asutustiloja
asutustiloja niin ne on niissä sitä korttia pelannut ne toisista lähtee ja toinen vieras tulee tuohonkin tulee tuohon muuan Jussi Hakulinen tuohon mäen taakse että ei ole kaukana Heinävedeltä ja iso liutakunta seitsemän jälkeläistä tuo Halolanmäen opettaja pelastui siinä olemaan paikalleen kun juonta jauhoivat että vähien vauvojen tähden siirretään tuo koulu tyhjäksi vaan kaksikin sakkia tuli semmoista joilla oli ja jälkeläisiä niin ne se jäi opettaja siihen ennalleen kun ne on paikkakuntalaisia niin nehän tarttuu kouluun silloin kun - on

eikös sitä tuota pääsiäisyönä niin sellaisia muijia kulkenut navetoissa
niin niinhän ne on tehnyt niin ne on tehnyt se sekin on sekin trullia ne on sitten trullia niin ne siinä meidän naapurista oli eukko ollut navetassa ja se mökin mies oli vähän semmoinen viinaan menevä niin se oli tullut kotiinsa ja navetasta tuli vilahtanut se ajatellut että no mitäs se Severi on nyt navetassa yöllä no ei mitään se oli mennä torrittanut navettaansa katsomaan niin siellä vieras akka tollottanut mutta se oli - sokea se akka - onpas se sinne osannut juutas tulla niin se Reini Pekka oli se mies niin se aikoi meinannut että jos hän ottaa ja pieksää oikein sitä mutta se oli ajatellut se - Reini Pekka että tuota kun on niin luojanvaivainen että ei näekään niin ei hän muuta kuin taluttaa maantielle ja laittaa semmoisen sanan että ei tule eikä laita miestään akka päässyt siinä - pälkähästä pois ja meidänkin mökillä lammaslykkyä monestikin tekivät siellä Lapinlahdella ne noin keritsi tämän otsatukan ja sitten säkyhommasta ottivat vähä villoja ja lautasesta niin keritsimillä tuolla lailla niin mitähän lie se sitten ollut - velvohtovinaan ja naapurin varsalta - ensimmäistä kesäänsä se varsa oli elämässä niin kerrassa kaikki harjan kerinneet ja otsatukka tämä mikä on hevosella otsatukka mutta se oli hevosessa ei - tainnut kukaan mitään ja naapurissahan ne sitten tuossa Vihtori Tissasessa ne - suuren joen korvalla oli se Vihtori Tissanen niin kun se laittoi suuren koirankin noita paimenkoiria kun ne siinä tuommoisia paloja lehmästä pirut leikellyt sehän on roiston tekoa jo että elävästä leikataan semmoisia nahkapaikkoja vain noin terävällä veitsellä niin sekin koira herennyt semmoiseksi että se ei ollut sanonut mitään vieraat käynyt vain navetassa kujeilemassa se oli koiran vienyt sinne kartanon taakse ja tappanut että kun sinä et osaa haukkua kerran niin ja muuten äkäinen ihmisille ja muille - naapureille ja muille niillä on täytisillä sitten semmoiset kojeet että ei koiratkaan rupea mitään tekemään ja kun se navetan oven edessä ollut sillä koiralle laittanut sen makuun ja siihen kiinni niin ei rähise koira ja ne oli leikellyt niitä lehmiä vain onneksi eikä meilläkään ole - muuten - lammaskato on - tullut kun on muuten hävitetty mutta ei kai niitä kuollut itsekseen - yhtään - missä tarkoituksessa ne lie tehnyt ja lehmien edestä meiltä löytyi siellä Lapinlahden mökillä semmoisia tämmöisiä puolia noin paksuja mutta ne oli lujasti nuoralla - sidottu niissä oli jos minkänäköistä karvaa että ei semmoisia eläviä meillä ole ollut milloinkaan nuo tytöt löysi niitä tuppuja pitkiä niin kun ne raapii toisinaan lehmän edusta sidotaan niin siellä on niitä punokkaita minä kai kannoin ne tuleen että antaa palaa olokoon jos minkälaista täpettä eikä tuosta ole kuulunut mitään

semmoista se on

olikos se meininki tällä reissulla mennä ylöskin asti Pohjolaan
no ei
eikö
enköhän minä täällä Karttulan puolessa
niin vähän -
olen vähän aikaa
joo niin tässähän se on tuo maantie ja sitten kun tuokin keski-Karttulakin sittenhän niitä on niitä puheliaita ukkoja tuolla sivulla semmoisia vanhoja asukkaita jotka tietää seutuja kolmattakymmentä vuotta on tässä Karttulassa kun on kirkko palanut tuolta tuolla mikä on se ja sitten on räiskähtänyt niitä - seurakuntia niitä on niitä vapaakirkkolaisia ja ne on - eronnut sitten että tämä on pieneksi mennyt sitten tämä luterilaiskansakin siellä kun on noilla noilla noilla katolilaisilla eri kirkko ja vapaakirkkolaisilla ja sitten näitä luterilaisia ja niillä on rukoushuone siinä vanhan kirkon luona ja sitten on tuolla Syvänniemellä oikein isompi kirkko ja siellä on pappikin ja lukkari Syvänniemellä

olettekos te nuorempana metsästänyt
en en ollenkaan kun minulla ei ole ollut pyssyäkään kuin pari viikkoa minun nimissä milloinkaan minä olen sanonut että minä säilyn pyssyttä ja sekin tuli kun - viinakokilta varastaneet ottaneet nuo poliisit pyssyn ja sitten tuota yhtyi Lapinlahden kirkolla minuun se viinakokki ja sanoi että tuota nimismies sanoi että jos löytävät semmoisen miehen johon hän luottaa niin saat pyssysi pois kahden viikon päästä ja se maksaa se joka ostaa sen pyssyn sinulta se tulee ja minua alkaa taluttaa vain sinne vallesmanniin ja sanoi että lähde sinä se pyssy katsomaan ja ota nimiisi seitsemänkymmentäviisi markkaa maksaa haulikko minä että en minä heitä tarvitse vaan se kiusasi kiusasi vain ja sitten sattui rahaakin että minä annoin sille sen ja nimismies sanoi että kahden viikon päästä saat tulla hakemaan ja saat ampumaluvat ja kantoluvat ja niin se saa tämä Samppa - se oli Samppa Samppa mikähän lie ollut sukuisin se viinankeittäjä niin se vallesmanni sanoi että tämä Samppa saa sen rahansa että tältä ei mene se pyssy valtiokin elää siltä - vahingot niin niin se siinä tapauksessa tuli ja minä kun sitten hain sen pyssyn ja minä otin niitä tarpeita sieltä kirkolta matkaan ja kun se antoi sen ostoluvan sitten meidän seudulla oli niitä metsämiehiä kaksikin poikaa niin ne sieppasi sen pyssyn ja kuljettelivat metsiä niin kauan kun sitten ne herkesi kun amitsuonit loppui no minä sanoin että ei minä en osta toisia sitten tuli semmoinen poika jonka mieli teki pyssyä niin minä sanoin että sata markkaa niin annan mennä pane matkaasi niin jo sen minä olen vain pyssymies ollut eihän se semmoinen vetele että niitä olisi niitä amitsuoneja nytkin vielä jos eivät olisi pojat kuljetellut no en minä viitsinyt niitä kieltääkään eikä ne kysynytkään kun ottivat ja menivät vain niin se on semmoinen peli ei vetele minun velimies oli ankara metsämies nämä pojat kanssa niin on nämä käynyt jäniksen aina romauttamassa ja onhan tuo tuo mikä on täällä tuo mies niin ollut Veikko poika niin hirviporukassa aina että hirvenkin kaatavat ja sitten niitä syödään se täytyy siihenkin olla tottumusta ja halu tulla oikea metsämies niin se ei ei jouda ei maata metsuuaikana niitä kun kaksi tulee yhteen niin ne oikein kyykyllään haastelee toisilleen että miten minä sihtasin voi minä niille olen monasti nauranut että tuota ne on sitten topakkana tuolla - Mustassalahdessa oltiin niin siellä minä suulastelin että nyt oikein pojat jänis kun - verestä lunta oli niin korttelin satanut että nyt menkää jäniskeitto aamuksi hakemaan ja märkää lunta sataa luhosti oikein että ei ollut paljon muuta hyvä olla toinen poika pyssyn kanssa ja toinen kun ne jäniksen jäljet sanoivat olleen siellä niin minä neuvoin että ei kun niin kauan luhostaa vain kävellä kun se löytyy jä sitten viheltelee ja rallattelee että pyssyukko kuuluu ja niinhän ne oli tehnyt ja ei muuta kuin jänön toivat pihaan minä kuulin senkin vanhemmilta miehiltä että se silloin ensimmäisillä lumilla niin se on niin raukea että se ei pitkälti laukkaa siksi vain että ei saa kiinni niin mutta eihän sitä - sulin käsin saa isoa jänistä kiinni milloinkaan muuta kuin pyssymies kun on siellä niin ja sille antaa sitä merkkiä että täällä ollaan ja se kun on se tuhma jussi niin kuin jänis että se kiekkaan laukkaa sehän veisi jos se lähtisi suoraan niin koirat ja - pelit kaikki toiseen reunaan maailmaa onhan se semmoinen laukkapoika vaan kun missä se makaa vain niin se sitä seutua - säärmää sitten tuota kun koira sen siitä ottaa liikkeelle aamusilla niin yöllä se kyllä ei makaa se vain virveltää kyllä minä olen elättänyt kolme jänistä ja nykyisinhän ei saa ottaakaan elätiksi niitä ei saa ne on vankeja kuuluu olevan niin ne laillaan onkin ja se on melko uutteraa hommaa että jänistäkin elättää se virveltää niin kuin kani myötäänsä päivällä ja yöllä kahta kauheammin - sotkeutuu ruuat siitä kopista kun se yöllä kursii nahkansa päivällähän se syö karvakorteheinää kun vie niin saa viedä niin paljon kuin kouraan sopii niin ei tupakkaa ennätä panna kun se on syöty se panee niin - saaterin sekavasti että ja ottaa uutta ja uutta ja sitten kykkiä sitä kuivaa nokareita niin raputtelee tiputella vain niin hyvä läpikäytävä sillä on

mistäs te niitä jäniksiä saitte saitte kiinni
- poikasena pojat karsi puita rasissa niin sieltä kun ne sinne tehnyt jänis se kun ei pienenä poikana muuta kuin mitä sitä vain päänsä risun alle noin olkoon ruumis missä tahansa saa siitä kopata kiinni kun se on jo siellä valollaan eihän sillä mitä ole sitä hoitaa kykyä jänikselläkään se kun risahtaa mikä niin sillähän silloin lähdetään ja silloin jää vauvat metsään toisena keväänä toivat kaksi ja sitten toisena keväänä yhden niin minä sitten kun lupasin ne hoitaa ja oli se oppi kun yhden yksi oli - ensimmäisenä kesänä niin mutta siitä tulee emä vunttura kun - syksyyn astikin pitää ja ruokkii vain uutterasti ja se syö leipää ja voikakkua ja sokeria ja maitoa piimää se on hirmuinen syömään mutta on se sitten lihava jo syksyllä ei se ole niin riprakka hyppimään kuin metsässä ollessaan ja sitten kaksi kun oli niin ne sitähän pitää viedä täpettä myötäänsä ne katsoo niin arasti sitten ihmiseen ja koiria kun kulkee niin niitä ne pelkää

no kesyyntyikö ne yhtään
ei ei siitä tiedä mitään minä luulen että jos irti päästää niin lämpimät jäljet en minä niistä saanut mitään huomiota siitä että ne kesyyntyisi mutta orava on - toisenlainen mutta sekin perehtyy niihin kotijoukkoihinsa että ei vieras ei vierasta niin hyväile siellä monessa mökissä oli niin minä syksyllä olin kyntämässä siellä niin se oli sitten oikein ahne porkkanoille se orava niin minä sieltä pellosta kun kynnin niin löysin niiden ne oli jo otettu pois ne porkkanat minä annoin sinne koppiin porkkanaa niin se talonpoika sanoi että aukaisepas tuo koppi minä sanoin no se menee silloin metsään no sanoi no ei se mene kun hän on tässä kerran niin se seisoi siinä niin se kuotasi tuohon olkapäälle katsomaan ja tirskutti niin kuin se tirskuttaa että Sutelastako olet ja se siinä meni siinä kyydissä tupaan niin herran jeekeri kun se siellä karseli tuvassa ympäriinsä ja kävi jokaisen olkapäällä niiden talonjoukkojen mutta minut kierrätti noin kerrassaan ja se tunsi sanoi että ei se tule vieraan päälle että tarvitse pelätä mutta sekin se on kun se on talon ruuassa vain niin se on emä jutkale ja lihava sokeria siitä tulee pyöreä pala ja se sinne koppelinsa nurkkaan tekee kasan se talonpoika sanoi että hän aina kääntää tuon kasan että ala syödä entisiä niin ei se kuulu niitä nykäisevän silloin kun katsoo mutta sitten se kuuli korjaavan ne kun pois menee ihminen ei niistä ole mitään hyötyä niiden pidosta nykyään ei saa pitääkään ne kuuluu olevan vankeja onkinhan ne laillaan vankia eihän ne mikään ole semmoinen muuta kuin nuohan nuo on nuo riettalinnut ja kurki kurki kun perehtyy mutta sitä ei pikkutalossa jaksa elättää se syö niin paljon ja sitten se on kivenrauta ylhäällä että jos on pientä väkeä niin niitä pitää suojella pois se tulee äkäiseksi siellä meidän naapurissa kerran pitivät niin muuan - kauppamatkustaja jo oli tullut sitten siihen ja sanonut että ettekö te myy tuota kurkea se minun velimies oli siellä se isäntä niin se oli sanonut että jo toki saahan sen myydä saa kai sen se oli sanonut että no hän kulkee tuota Heinäahon tietä sanotaan sinne Rumpukkaan että hän sitten tulee silloin ja silloin ja hän tällä lailla sitten siihen aikaan mihin nyt sovitaan sen tulonsa se tuonne etelään päin jonnekin Kuopiosta se - ukko herra niin se Heikki sanonut että ei hän kehtaa sitä lähteä kuljettelemaan hae kotoa no ei hän täältä sitä saa kun ei pääse autolla lähellekään no ne oli Polvimäessä sanonut että kyllä se menee se on Pekka vain huudat että Pekka se oli aina ronkinut siellä metsässä etsiä marjaa ja vaikka mitä niin velimies oli huudellut vain että Pekka se oli roihahtanut aina eteen sinne etupuolelle ja sitten suota oli sinne mennessä sinne määräpaikkamökkiin niin sanoi Heikki ajatelleensa että kyllä se sinne suolle jää kun siellä on karpaloita ei ollut jäänyt sinnekään muuta kuin Pekka tullut kun huutanut ja oli se mies saanut sen matkaansa sitten voi kauheaa tätä - eloa minkä se - se iso kroppa paljon tarvitsee
mitä se syö
mitä vain panee kerrassa mitä vain panee se ei ole niipukas vaikka hiirtä olisi ja sammakkoa ja leipää ja piimää nehän nyt on ehdottomia vaan sekin kun se oli lihonut jo talon ruuassa niin ei se ole hirvinnyt lähteä minnekään se päsähtää pudota mihin sattuu semmoinen se on niin kuin ilmalaivakin että ylensyönyt niin se ei kestä sekin sama on variksella se on niin riettalintu että se ei karkaa kun vain yhden mahantäyden antaa kun kiinni ottaa ja harakka on sitten hirveä rosvo ei teelusikat eikä isot lusikat kirkkaat niin ne ei säily yhtään jos vain se valloillaan on harakka kun on meillä oli sekin yhden kerran niitylle toivat kahvia niin minä jo - sanon että nyt pitäkää lusikat tallessa no mitä se kun se siitä käden alitse tulee se koppaa sen ja se lähtee ja se vie sen en tiedä tietääkö tuo sitten itsekään mihin hän vei sen mutta koira jos ottaa niin se tietää että mihin hän vie mutta ei se harakkakaan tiedä mitään siitä meiltä katosi keväällä hyvä koira lähti vitkuttelemaan vain juoksuun kahdesti oli lähellä eikä löytynyt
sille tielleen jäi
sille tielleen jäi on sen voinut joku ottaa koirakseen kesy oli eli sitten ampunut kun justiinsa oli silloin kiinni otto pari päivää oli vielä vain irtiolo aikaa vaan se kun on joutunut tuonne pitäjälle niin onhan sen voinut joku ottaa koirakseen kun se oli kesy että se antautuu kiinni kenelle vain vaikka jo vanha - seitsemän vuotta vanha oikein hyvä metsämies jäniksen ajaja ja hirveä ukon luo päin semmoinen viisas koiran luntta eikä se edes ollut eri iso vain suunnilleen paraskokoinen ja kettua hyvin hanakasti ajoi vaan se on mennyt ja ei se tule enää kotiin jos on niin räähkä ihminen ollut että on kehdannut ottaa eli tappaa hyvällä syyllä se sekin tapahtuu kun niitä on niitä pyssymiehiä
mitä rotua se oli se koira
tuommoinen ajokoira oikein ajokoiraksi jota sanotaan ja luppakorvat mitähän lie rotujaan semmoiset koirat en minä - tiedä sitä näiden muuta nimeä se toi se poika yksi poika on Virtasalmella meillä firmassa hommissa niin se toi se monta kakkuahan se söi vaan ei se koiraksi syö paljoa kun ei laihaksi anna mennä pentuna pentuna jos sen ---- kitjettää itsensä hoikaksi hyvin kuivaksi niin sehän se ei täydykään se on nälkäinen aina se jos oikein hoidetaan koira hyvästi niin kyllä se kestää sitten ei se syö paljoa emänä enää

onkos nuo metsämiehet puhunut semmoisesta tuliketusta
ei ei ole näillä laitumilla tietysti muuta kuin tuo - ruskea kettu kuuluuhan niitä olevan semmoisia
mitä ne oikein on sellaiset tuli ketut
tulikettuko minä en tohdi sanoa mitään muuta kun ne kuuluu olevan noiden ne tuolla ruutikellarissa ja semmoisissa pitävät niin kuin nahka on sitten sitä kun sipaisee niin se kuuluu välkkyvän isosti se nahka mutta se on raato jo sitten runko ajettu pois nahkan sisästä sekin kai se silloin jos se olisi elävänä niin olisi hyvinkin valoisa en minä sitä varmaan tiedä että onko se totta vaan olen minä kuullut sanottavan että tulikettu mutta sinikettu on ja näitä rusakoita sinikettujahan ne parhaastaan on - elätti tässä jälkivuosina noissa tarhoissa se on ruokoton tarha se kettutarha niiden sonta haisee niin pahalle että tuulen alati ei kehtaa kulkea kun ne kiusaa sitten niitä kun ne karva syksyllä kun karvaa niihin tehdään niin nälällä ne ei niille anna kun ne ei muunakin aikana kettufarmissa käy ketuille pyhänseutuna kun lauantaina herkeävät niin maanantaina menevät niin sen pyhän saavat olla niin että pyhäiltapäivällä jo naukuvat kummasti ja niillä on semmoiset pölkkyteltat vain - vähän kupuraksi hakattu vai liekö talloja siinä ne sitten makaa päivät ketut niissä tarhassa vielä elää
vielähän tuo elää
niin tuossa sittenkös se vasta otetaan kun se nauhoittaa joo joo olettekos tänä päivänä muualla ottanut
en ole vielä ottanut muualla eipä kai sitä enää tohdikaan ottaa
niin ja kun pitää syöttiä panna
joo olettekos te sellaista kuullut että mitä se oikein on että kun on pyssy pilattu mieheltä
no sekin se on - mikähän lie siinä temppu isävainaja on ollut metsällä ja se oli metsämies ja se oli oravaa ampua tellännyt ja sitten tullut toinen ukko ja se oli siihen ampunut melkein amitsuoninsa tyhjäksi yksiluotinen pyssy ja se oli nauranut se ukko joka tullut sen luo että on siinä minulla metsämies kun ei putoa orava se kun kynsistään jäänyt - ritvaan niin se vain siinä lekkui niin se oli se naapuri ottanut sen pyssyn ja entinen orava sattunut olemaan pussissa niin se oli se sen verta vain pannut siihen luodin ja sen paiskannut sitten sinne pyssyyn isän pyssyyn ja silloin se oli pudonnut sitten kun se oli ampunut herennyt naukumasta niin siinä päässyt isä sitten senkin konstin tietoon että se riesa lähtenyt niin ja ne kuuli olleen semmoisia elevaattoreita ne ukot että kun kuullut että tuota varsinkin jos toisen maalla on metsässä ja kuullut että ampui vaikka sen tuntisi kaukana ampui niin jos ei nyt kuollut niin sitten se ei kuolekaan ja se oli sillä hyvä se oli silloin metsämies viraton vaikka ampuisi kuinka paljon niin ei mitään verestä siellä oli yksi Heinaho semmoinen paikka että ne kun oli vain kuullut ja se metsien keskellä iso talo oli niin se ne on metsämiehiä paljon ja ne vähän niin kuin kieltäneetkin mutta ei nyt julkikieltäneetkään mutta se että vähän kai se että ollut se että syrjäiset käy heidän metsällä mm niin ne oli ne ukonjuristit sanonut että jos se ei nyt kaatunut niin sitten se ei kaadukaan tuolle miehelle ja se oli ollut varma taksa niin että se ei ole kaatunut eikä satu Maaningalla pyssyseppiä ne oli ollut Mittiä sukuisin niin ne kun ukko kävellä tongotellut tuolla - missä tahansa - pellolla ja niityllä ja tiellä niin ne kuuli olleen semmoisia pyssyseppiä kun ennen oli niitä savipiippuja että se oli noin yksi mutka vain ja se kun ukon hampaissa on niin senkin kun ampunut tietymättä niin se se on jo rohkeata tekoa
kuka sen oli semmoisen ampunut
se Mitti Maaningan Mitti niin se on tarkka ampuja että jos ukko vaikka tormuuttaisi näävelinsä ennemmin ennen kuin se katsoa ennättää niin ne kuuli ampuneen monastikin sen tehneet ja sittenhän ne on tämän Heinahon viisaathan ne on käärmeen ajanut ja se on venyttäynytkin pyssyyn niin se se on kanssa pakko ne on niitä vanhan kansan miehiä että kun pyssyyn niin kuin -- yksiluotiseen pyssyyn ei haulikkoon niin kuin nyt nykyaikana kun ei niitä - rihloja olekaan kun ne on perästä ladattavia nyt pyssyt niin sinne kun käärmeen ajaa ne on kummia puheita eli tekoja ja kuului menneen kanssa
minkä tautta ne on sen sinne ajanut
no niiden - metsäonnien tautta niin niin niin metsäonnien tautta että ne sitten on pyssyt tarkkoja ja hyviä ja tappaa elävät ja mitä - mihin se tarkataan niin ne on niitä vanhan kansan elevaattorien meininki mikäs se siinä on syynä että tuota - toista ihmistä rupeaa retkuttamaan kun ne on ennen jota mitä ilkeyttä tekee Kajaanista kerran tullut sieltä Lapinlahdelta meidän naapurin mies ja se Murtomäki on se Murtomäki on sieltä Kajaanista tännepäin parikymmentä kilometriä niin se kun siihen mökkiin ajanut sieltä mäen päältä päin ja sen reki vierähtänyt niin kovasti sen toisen ukon rekeen että sepi katkennut - jalas kerrassaan poikki ja ei ollut sitten mitään muuta kuin painunut menemään pakoon että ei mennyt mökkiin ja haastatellut että jotenkin sovittanut niin niin se ukko vain siellä jurnastellutkin että kyllä sen muistat ukko meni vain vaikka kuinka paljon niin niin pahanpieksettävä tuli poloisesta että sitten viimein kuoli ei kestänyt vuotta sitä leikkiä ne sanoi sitä sitten pahanpieksettämiseksi ja jonkunlainen paha kai se onkin kun se oli vetää niin että kovasti suusta kuohuu ja sitten kun se sen riemunsa pitää niin sitten heittää pikkuisen aikaa höllöttää niin se on ukko ennallaan ja se on sitten - mitä taudista on niin se on hirveää minä pelkään semmoista tautia kun se sieppaa kerrassa ja panee semmoiseen täräkkään ihmisen että miten se voi olla semmoinen mahdollista kun ei mitään suuhun anna toiset sanoo että suuhun sen pitäisi saada antaa mutta ei kai se semmoinenkaan kuin niin se Samppa Rissanenkin se ei ole varmasti saanut eikä nähnyt sitä ukkoa sen koommin kun se ei kerran mennyt sitä sovittamaan sitä rekeä paikan päälle muuta kuin lähti ajamaan pakoon vain tänne Iisalmea kohti eikä se ole sen kummempaa tehnyt niin onhan ne niitä ennenhän ne on saanut niitä aikaan mutta en minä tiedä että tuota en minä osaa lyödä laiminkaan enkä uskokaan että ihan saa niinikään semmoisenkin taudin ihmiseen se on sitten sen maailman lopun kurjin tauti ihmisessä tokko olet sattunut näkemään
en ole nähnyt
mm vähän minäkin olen nähnyt vaan olen minä siksi että
missä te olette nähnyt
siellä Lapinlahdella muutamaan poikaan niin oli tullut mistä lie tullut siihen keskenkasvuiseen poikaan se oli niitä meidän minun ikäisiä poikia vain juoksupoikia niin minä en sitä tiennyt että mistähän lie siihen tullut niin kerrankin niin se tällä puolen minun käveli ihan siinä naapurin pihassa niin kun se vetäisi kerrassa sen niin kuivaksi että kovaksi että se seisoi ensin pikkuisen aikaa nyrkissä kädet hirveästi ja suusta alkoi vaahto kuohua ja sitten kaatui ja siinä se sitten potki ja remmitsi käsillään ja jaloillaan ja no ei se pahasti äännellyt no me sitten vain mentiin pakoon sinne naapurin saunaan meitä oli muita pentuja nulikoita niin sinne kun rupesi tulemaan ja suu oli vielä täynnä vaahtoa että mikähän lie sinnekin sitten sitä osoittanut tulemaan - me ei laskettu me monta pentua niin pönkitettiin se saunan porstuan ovi kun sisäänpäin oli auki niin aikansa siinä sitten rumusi ja sitten tuli veljensä isompi vei ja otti kainalosta kiinni ja vei kotiinsa ja järveenhän se jäikin sitten hukkui uimaan mennyt niin laskeutunut siitä pihastaan vain niin sinnehän se oli jäänyt
saikohan se siellä sellaisen kohtauksen
totta vissiin ja niinhän ne se kuului olleen sillä taudilla semmoinen vika että se - turppaa veteen eli tuleen johon se lopettaa oli muuan Samppa Eskelinen meillä oli työssä yhtenä kesänä heinäntekoaikana niin se kun sitten yhä sitä piti lujilla niin se meni muualla se sitten oli muissa talossa että se piti mennä sen kunnalliskotiin niin senkin oli kaatanut siellä niityllä vesiojaan no siihen tietäähän tuon kun suulleen kerran sattuu kaatumaan ja peppuroidessaan kääntyyhän se missä vettä on niin se on pakko loppuminen

oletteko kuullut sellaista puhuttavan että ennen aikaan olisi joku myynyt pirulle tuota sielunsa
ihmisen siellä salolla oli muuan ja se oli ollut sitten kiinni otettava ja se oli sanonut sitten se poika joka oli siellä sen matkassa että siellä ei ollut vilu karvaisen nahkan sisässä ja semmoista valkeata vaahtoa se oli syöttänyt se haltia ja se jäi se vähän semmoiseksi mökelöksi se miesrukka se kuuli - se oli sanonut se mies sitten että no eihän se sitten mutta ei se hyvin vanhaksi elänyt että se antoi sitten eri kyytiä hänelle vaan minkä - miten se lie sitten heittänyt sen että se oli - pisteaitaan sotkeutunut siitä oli saanut muuan hyvin riski ukko juoksemalla kiinni ja sitä oli jahdattu sitten sitten viimein olivat tottapa se ei ole kehdannut itse vanha kehno elättää niin se heitti sen mutta valkeaa vaahtoa kuuli sanoneen -- ja semmoinen karvainen ryijy ollut jonka sisässä maata ja silloin ne kuuli maitoa ottaneen saaneen kun akat kiroillut lehmiensä luona se poika oli sanonut silloin sitä juotiin maitoa kun akat noitui vain lehmiensä luona ja sieltä katosi yksi poika niinikään se oli ihan - suremattomiin semmoinen matkassa juokseva poika isänsä matkassa naapuriin tullut kylään vain ja se jäänyt siihen portille ja se mies isänsä mennyt pihaan vain ja likellähän se on ollut sekin portti pihaa hyvin likellä ja se kun sieltä mennyt pihaan ja kohta lähti katselemaan niin ei sen koommin ole löytynyt mistään niin ei jälkiä eikä mitään ja ei toiset lapsetkaan ollut sanonut että ei he tiedä minne meni niitä oli ollut siellä rannassa sitten niin se ei se on ei ole hukkunut mutta se on ottanut sen viedäkseen kun niiden ukki noitunut kun siellä ollut monta niitä vauvaa että ei noita vie perkelekään niin se oli sen vienyt ja se on sillä reissullaan tänäkin päivänä ne on tenhottanut sitä vaikka kuka ja miten ei se löydy se on ihan tietty asia ja se ei ole kadonnut metsään itsestään eikä minnekään kun siinä ei ole ollut sitä aikaa kuin sen verran tuosta monien metrien päästä käynyt vain se ukko pihassa ja sitten meni katselemaan että minne se poika joutui poika oli ollut jo piilossa ne on semmoiset niitä - ihmisten hommia ensin niitä hommataan ja sitten sillä lailla noidutaan ja telmitään ja siellähän oli Rutakon reunoilla ollut sitten kun ne oli vaihdokkaaksi sitä haastanut se oli ollut niin hieno rimpula kädet ja kaikki jalat ja ruumista vähän ollut kun syöttäneet se kuului vaihdokas olleen ennen vanhaan
että se oli piru vaihtanut
piru vaihtanut ihmisen lapsen pois ja tuonut semmoisen jonnin joutavan ärväkkeen kerrassa niin kuin pilakuva muodoltaankin ja vaikka miten ollut ja sitten se ei ollut yhtään patvinut ne kädet muuta kuin oli se niitä liikutellut mutta ei kävellyt kuuli ei kuulu kävelleen milloinkaan muuta kuin semmoinen rivaltaja
no elikö se kauan
on se elänyt monia vuosia ei se ole hyvin kauan elänyt jos nuo lie tuon sievettä suuhun pannut vaihdokkaan vai eikö lie panneet niin niin ne värteerasi kai räähkät että kuolee se kun panee sievettä siihen - tuliöljyä suuhun kun syö kerran nielee evästä vaan ne on niitä vaihdokkaiden hommia vihollisen kanssa tekemisissä kun on niin paljon niin se sattuu näyttämään semmoisenkin on se muuan akkakin tehdä lätkäyttänyt sisiliskon
missä
niin kuin - muukin ihminen kerrassa se ei olekaan vanha asia se on ihan nykymaailman asioita se kun oli syntynyt niin se oli paikalla suhkannut ja surahtanut sängyn alle semmoinen elävä kuin sisilisko ihmisen pyllystä tullut
missä se oli sattunut
se oli tuolla Rutakolla Iisalmen takana se on se kätilö joka oli meillä kätilönä niin tuolle mammalle haastanut että semmoinen elävä tuli ja ne on sen vain salvannut sitten lootaan ja laittanut Helsinkiin ei ne ole sitä tappanut eikä itse sitä pannut minnekään kyllä kai ne on siellä viskannut sen rikkaperjakolle tietysti semmoisen olion
kuinka kauan siitä on aikaa
no jos hänestä nyt tulisi kolmisenkymmentä vuotta eli vähän enempi no ei sieltä enemmän ---- kykene paljon olemaan niin se on vielä niin kuin nykyajan hommia
no eikö sieltä sitten mitään muuta tullut kun se
ei kun semmoinen että se oli lähtenyt ja suhkannut ja mennyt sängyn alle ja päät suoraan mutta siinä on haastavat että ukko on noitunut että että sisiliskoja kun on noita lapsia sisiliskoja tulee niin liian paljon no mitä hän ensin menee akkaansa käsiksi tuleehan niitä sitten ja sitten se on hurjan teko että niitä noituu niin ja se oli siinä nähnyt sen että se on nyt sisilisko mutta isompihan se on ollut paljon kuin sisilisko onhan se siellä joutanut kasvamaan se on nyt se kätilö kuollut vähän - monia vuosia joka sitä haastoi kuollut siellä Ruutissa siinä Ruudissa kotonaan käymässä alettu alettu ihan kauhuna haastaa että minkälainen elävä se on menee ja pakkoon ja suhkaa niin ei se ole enää oikeata peliä ei lähellekään ihan vihollisen vallassa jo koko homma semmoinen vai miltä tuntuu
kyllä se on kummallinen juttu
on se on se kummallinen juttu
enpä ole ikinä tuollaista kuullut
ei niitä kun monesti ei satu mutta se ei ole lösyä kun se on ihan totta kun se kätilö Lyytinen oli vielä kätilönä niin mamman kanssa keskustellut niin se oli sanonut että se on varmaa totta että se on ja se on sen johdosta kun ukko on noitunut hirveästi niitä kakaroitaan että noita sisiliskoja tekee myötäänsä niin se on tehnyt sen sisiliskon sitten se akka ja eihän sitä kykene mitenkään muuten että kun siitä johdostahan se on sillä kun se tuli kerran semmoinen sitten ei mitään muuta kuin peltiloota etsitty ja siihen se oli - käestetty ja laitettuna sitten pääkaupunkiin katseltavaksi ja ruukkuunhan ne nyt semmoiset jo laittaa ja ottaa minkä lie siellä tehnyt onhan ne nyt niin uteliaita että kyllähän ne katsoo jos eivät olisi nämä itse vienyt järven syvyyteen vaan semmoinen homma niillä kuuli olleen - että lootaan pannaan ja olivat pannut sieltä ottanut se elätin ne on ne ihmeitä semmoiset teot kun niitä sattuu

on se sekin Aron Ollikais-vainaja kun se oli semmoinen hyvin sorakielinen mies niin se kun haastoi sitä sitten että miten se isäntä hänelle häntä kuljetti ja sitten maitoa kun akat vain kiroili lypsyllä oli antanut mutta muuna aikana semmoista valkeaa kuhua vain syöttänyt ei siellä ollut nälkä ollut mutta se oli sitten nimestään yksi Risto Reessi semmoinen pitkä ukon korsto se oli jo ennenkin juossut sen jäljestä niin se oli sanonut että kyllä se menee niin kovasti että ei sitä tapaa kiinni mutta kaikessa tapauksessa se on heittänyt sen valloilleen eihän sitä olisi semmoisten pelistä saanut jos ei olisi antanut olisi sillä ollut valta viedä sitä niin kovasti sitten vaan pisteaidassa se oli sitten saanut se Reessi kun pannut kaikkensa holpinut jäljestä siellähän se on semmoista jokivarsiniittyä ollut missä se on Risto sitä jahdannut ja ja siellä on sekin Ristikangas Taivalmäen takana mistä se oli lähtenyt siinä ollut se mökkitötterö josta se pojan sieppasi matkaansa eihän niitä nykyaikana ihan satu tuommoisia vaikka on niitä - on kai niitä noitaherroja nytkin
lienee heitä
niin vaikka minkälaista

oletteko sitä kuullut että piru yrittänyt noita noita riistaeläimiä pyydyksiin ajaa
en minä ole sitä kuullut ei ole sattunut semmoisia
no mitä ne oletteko semmoisista friimuurareista kuullut
niin mistä
friimuurareista
no en minä
sellaisia että ne olisi pirun kanssa ollut liitossa jollakin lailla
niin niin no onhan niitä ollut semmoisiakin ennen vanhaan että ne on ollut sen - orjana joo
no onko ne - saanut jotakin rikkauksia tai vai mitä millä lailla ne
ei ne en minä osaa sitä nyt selittää kun minä en muista oikein heitä mutta haastoihan ne ennen niitä että eihän ne ne rikkaudet ole tainnut pysyä ne olisi hävinnyt kerrassaan talot joissa niitä on pidetty niitä rosvojen tavaroita minun mummu oli ollut kotonaan ja sitten ukko se oli ollut se mummon vähän sukulainen se mies kissannahkasäkki ollut hopearahaa kultarahaa täynnä ja se ollut nousemassa sinne meidän talon porstuan päälle niin se mummo sanonut että mitä sinä sinne menet no en mitään kun meinasin että pikku kassan teen niin mummo oli sanonut että älä tee sinne kassaa vie minne tahansa että ei me oteta vastaan teidän kassoja ammattirosvo no se oli sanonut että no kun ei kelpaa niin hän lähtee ja vie pois no se oli sitten viety - vienyt sinne sanotaan Hynyläksi sinne Lapinlahden pohjukassa iso rikas talo siihen kuuli hukkuneen rosvojen tavarat riihessä olleet kerran kuivaamassa rahojaan ne rosvot viisi kuusi miestä ja niillä ollut seteliä ja mutta kastunut siellä ryömätessä niin isäntä mennyt ovelle ja sanonut että nyt pojat ottaa askel tuota tulee viisi kuusi lautamiestä ja nimismies seitsemäs no silloin peräoven kautta taipaleelle ja ukko haamimaan silloin seteliä kokoon ja piiloonsa viemään no nyt siinä on ollut kymmeniä vuosia siinä ei pysy kukaan siinä talossa vaikka pitäjän parhaita taloja ne lähtee vain siitä pois ne ei siinä tule toimeen minkälainen paha haju siinä lienee niin se on kumma kyllä se olisi lyöttäytynyt semmoinen risti viileke meidänkin perikuntaan jos se mummo otti siltä sen kissannahkasäkin rahaa ja se olisi ollut pikkujuttu maailman ikiin vaan se on sinne mennyt ja sinnehän se on saanut mennä tietäähän tuo eihän niitä rosvojen jälkiä pidä mennä korjaamaan joka älyssään vain on meillä ei ole rosvojen jälkiä korjattavana meillä on vielä vanha perintö Lapinlahdella se mökki siellä on poika akkoineen ja asua töröttelee neljättäkymmentä hehtaaria on maata niin se ei ole siinä ei ole mitään kirousta silloin ollut tähän tullessa millepähän sitten eteenpäin minkälainen tahansa

vaan onhan niitä ennen ollut paljokin niitä semmoisia kirouksen alaisia ja onhan niitä nytkin niin hienosittain vain suuret rikkaat nuo noinikään ne lähtee kotoansa ja ne jää sinne muille ihmisille jaettavaksi eihän ne kun on ollut niitä kyttäreitä ja rosvoja kaikki no niillä ei ole siunausta ne on varmasti lähtenyt kun sielläkin Lapinlahdella yksi